Kume Kendo mi yii tiyeu, co wuro cha tano mo daari mo dukanghi digero ken a bomwen tiri, mo ki toto kangheri doomwen dukum. khangheri doomwen filangko neunen wommwen filangko mo too filangko. fini cheliri dweneko wuro, ma yaa, nawiye na ma dootiye di la farub mibo kimo dige datenneu in doo nawiye wuro, co nawiye daten wuro ma yiiti wari kanghe che. cha tano kebo nawiye wurori moo yim kalembo an kwomye, in doo nawiye wuro. kume wuro biya cherkanghuu tiri, mi too nyoka ki on mi nyoka ki on, min kweni mi ki bi libe mi tuu n kwabi, dige a bomentiyeu, cho wuro Kwaana ki che kwaama che ma men dige lomlome la kwa chimen biliberi cho chiya riyo dim yarkankako, nyo dim yarkankako gwamme ri, mi nune dige ma chwitiyeu fiye nune wiyeu be ma chwiti. Na nyo yii yim na nyo mwerkang dor kanghe nune no, cho ki on wentari ma nyomten bo cho kakuko kwaama, diye cha bomenti ki, luma kereke, la nawiye ki nyoka ki on ki too mo bou nyo wabkanghi cho, bou nyo wabkanghi na nyo fuwakanghi kwaama digger buka kangher, kakuko wuro yaa wabkanghume min nung fwor neret mir kabum kwaamam kanghe bilangtum kambo ƙen mor nere mi ye bo chiko ye, ki lumako ma nuwa kanghe diro ma nuwa chine neu wo cho yoo ye ki kunnghe nee chi chiya chi yoo ye kangko yob yira cho chungchunghe ki mo miki e- e- ny ki dweneko wuro chon neken ye chwika cheko gwam, chon neken ye ner chero chon neken ye dume nee cheu chon neken ye dor chero, la ye cha neye ti fo kalewo take, bwentano cha neye chweka kalekri mania yila choti, bwentano cha neye chari kalekwori mari a yila choti dige win fwor neret miro a fiya tiyeu cho wuro chouneye dume cheu chon neye dor chero, man yo ner miro fwo bilangtumbo dimye, tibaka ner miro kiwe, fwor ner miro ki we yim. Mi yinen bili keh tiyeu ma fya fwor neret akuko churo kebo bi dob nyo wari di la mi nyori nyo korkanghi chile, la nyo korkanghi wari kanghe cho, mo timi fwor neret mwem numbo kyauti nuwe mi kwatab kwatab kwatab kwatab di kebo fir neret koni mwemmum mimbo choruti kan timi bilangtum mor neremi, mila yee ma nenentiye kwaama wo moki ma ma nii min wuro dolbo maka dorchero bikwang chere, mo, mo nee nekati luma neka tiye, mo kwaama win chwat, mo tuu dige daa nii nin tene mo nee che, cha tano ka bi bwe nii fire cheri mani a nee kecheti dwalleu nye takeu nubo wom ye chiko na dige kanghe, mwima kuu kwi, chi kwa yanko ya chu wi lume chow, chi tokki chi tokki, chi bwoye ki we nawufiye, bwen bwii miyeka twattide bwii miye mi ma kwombo dor mir ki dige kwaama ma meneu ma buu chinen kang cho chi mwerkang ye kanghe nawiye wuro ma fiya bilikee ma toktiye kakuko wuro kwama mani cho nekenye chwika chekeu timi bukakanghe. Win chwat dige kanghe man na wuro ma toktiye bwen tano ma dii kalewo ki ker na twattideri mani a yilati na kakuko churo, dweneko wuro cho ma choki ma wer che mi ma wer nune ma yi nune tieu wulonka nuwe bwi mani bou ki lumak wulonka nuwe bwi kanlangka nuwek a boure nune nin beri nune a tam ner nunero, nune a mwatumner nunero win chwat di na nyo bwakandor, dweneko wuro nyo chikonghi wari nyo yim nyi bwakang doroti, nyo kiyeti lelelele cho dige daten nyo ma tiye, to duwe neko wuro chum na chuwori mani, cho fiye ma fiya dormiro wiye kakuko wuro ma nung fwor nere mire cho bikole wuro ma toktiye mi kakuko chuwa man na kakukko kanghe fo dorbitenero wo tak, kan cho kakukko chuwa win chwat ma kwati chiko ma bulangti chiko fo dorbitinero we, no chum chuwori, cho kakukko ma nyom nor chere manem cho nor mire cho kakukko chwo wiin chwat kakuk neka noreko, kakukko la kakukko kanghe fo kalewe, kakuk yoo ka noreko kakukkola kakukko kanghe fo kalewe, cho ma buu kwaama nin kangti teenanghi dichak, ye la ma toktiye kebmibo, kom nuwa ye, kom chuwa tuu na kom nuwa. Femirom miyinen ti mi ki tikangye bilangtum wiri cho churo ma fwa chika, chuwo chikau mi numne kanghe durko wuro nii durko ya neyereu, min tiiba man bilanghi kambo ken, bo chi duu ye chi chok ye chi ya chiko tare ki we nii dur, chi duu ye chi. ywelang ye dweneko wo chaklang kako beken dor mir, cho nawo dwen ma tim na wo chi cho ye ti kii dur fo loh Bangjong ko wo kebo kanghe dige kanghe dige wo kwaama ma mene cho chuwo ma yiti miki kakukko wo cho kwaama cho ma meneu man buu chinen kang. tenanghi chichak, ke cho bo ri nii kanghe mania ma men dige wuroti, bibwe niifire mani a ma menti bibwe <hesitation> niifire a doo ka yeka na miik bibwe niifire kan kurom bibwe niifire dweneko wuro kan kiye dige chiye chi nyime kulendo wuro wiyak kwom yebo ka timi fwor neredo wuro ma fiya fo kakuko wuro nineu cho chuwo ma toktiye, mi kakukko wuro. kakuk fwoka nerek, yoori mok in chaklang kwaama, yoori kabo in tokki, yoori kabo in ma bilangtum, yoori kabo neer miro na fwo, cho kakukko wuro ma yiti miki man na cho fo kalewo tak, kan cho kume wuro wiin chwat ma nangti. Miki digero ken fiya ye digero ken mor dume man fiya, ma ma tabti chiko, ma ma yilam nuweti ma ma kaa biteneti chorti ka timi kale wuro win chwat, dweno ko wuro nubofiir cha bwentano kan bou nako tikangye. bilangtum di, bwentano ba bilang na yeri mani ayila ti na kakukko churo, kakukko wuro yaa chuu, kwiniyob chilombo naar, chwiyak ko kwob chilombo hyobe toro kwini kwob, bikate yob toro kwini yob chulombo naar cho kakukko ma mam chika ma mam bilangtum mimbe. bilang giya mwaka kirak miko cho kakukko chuwo wiyak ma mane, yitob mi bo kanghe kebmibo, farub mibo kanghe nubo durko gwam chin mwerkanghi gamchi gamchi gamchi gamchi na chin tikangye. bilangtum na chin tikangye fwor nerero ma fiya, cho churo fulen miro chi tuu chi tungken fo bilibe chiye yaken kale nin gwam gwam gwam gwam gwam wo kanghe wo kanghe wo too yeti wo kanghe wo kanghe wo chwiyereu, kanghe wo chwiyebeu gwam chin too ye mor. bilibe chiye la chiya manyi?. ki dooka nabire kanghe nii, kiye mwe tam, mo manki wuro mo kotiye tam nyo la mo manyi, to cho kakukko mi yiti miki dweneko wuro ma ma tabti chiko, kakukko wuro win chwat, ma bilang tiye, kakukko wuro ma. chaklang cho tiye dwene ko wuro nubo firko kila luma mani digero fwor nerero fiya chiri mani chiya nung bilangtumti miu bilenke matok tiye man nung bilangtum, man nung fwor neret ki kakukko wuro kwaama ma meneu, kakukko wo ma ma tab choti, kakukko wuro man mulanghi yom cho, ma yom ki bwikok miik ma yom ki nubo buro nyombeu, ma yomki nubo wuro nini a bouti bwi miyeu na chi too, beri na chi kiyeranghi nachi nyimi chiko ki. kwaama ma nii wo nin dige yoryore, cho chuwo ma yii kom tiye mi kakukko wuro chiyam fir nere miro wiyak wiyak wiyak wiyak wiyak wiyak wiyak kakukko wo chimom.